Yero iyyaq wissengnge olokkoloq monro wei selainna bale we <hesitation> mega sa sebenarna rupanna engka riyaseng olokoloq tarisalo e engka olokoloq ula e <hesitation> engka olokoloq <hesitation> cuppangnge akko meloq iteppu tassiddi-siddi liweq eganna